Nuɖuɖu, nuɖuɖu ka woe dona edɔ mi ekawoe nana mi lãmesĩ. <hesitation> Nuɖuɖua, nuɖuɖuwo kewo mi ɖu na le fiya, <hesitation> akumɛ, enana mi lamesĩ, nuɖuɖu lo kewo ba bɔ ɖe eŋuti, megblɔ mɔlu be nya fia, ne mi ɖuia enana mi lamesĩ. Voa ne ekawoe nana be mi ne mi ɖuia mi edona dɔ mio? Akumɛ ma yi ne nana mi lãmesĩa, ewòe va yi ke ɖe ŋti le ɖum kkkkk ka ƒodo ɖɔ wò vɔa egba le ɖui kkkk ka xɔ to ŋti glo, ƒodo ɖɔ wò kaka ƒodo va le ve wò, ado wò dɔ, ana be <hesitation> dɔlele ava nɔ ɖoa me nenema woa ɖui ye mɔ. <hesitation> Nuɖuɖu, ne be enuwo ɖe meɖuna tsã vovo ne eva ɖuia, meɖuna tsã vo ne eva ɖuia edona dɔ mi. Si gbe leke ke megblɔ fia be ɖu, enɔnɛ kakakaka mi va ɖu na nu kewo ne dzɔna dzi ne mi vlavoa, enana be miabe lã me melɔ̃na xɔna o. Nu mɔwo woe le miagbɔ fiya, woawoe mɔwo loo